kai di kam mara defo no awam, <hesitation> di kam mara defo no awam e ngam kwadi, mi imbate hendam jwa defo kwenyamdu amma ilan yugo motor, mi iilan yugo motor, so semilana be hoorayam buran